Pi kwin, pi ran, pi gbunung, pi ned, pi nob, pi nashin, pi nare, pi natad, pi ninit, pi shub, pi shubɗi kwin, pi shubɗi rab.